budayo indonesia tu yang pernah sayo tau tu kayak macam bukan sekok duo, kayak nyo banyak nian lah budayo di indonesia ini beragam- ragam budayo di indonesia ni, kek ado tari kecak terus kek ado batik tu budaya budaya budaya indonesia yang khas nian itu, kalau batik kayak dengan motif motif nyo tu, kalau tari kecak dengan tarian tarian nyo, budayo indonesia i kyak nyo dari sabang sampai merauke banyak di setiap sudut sudut nyo tu banyak nian budayo budayo indonesia yang perlu kiot pelajari, perlu kito ketahui jadi kito tu dak dak harus kek mentang mentang zaman makin maju kito meninggal kan budayo kito budayo perlu untuk di pelajari, di kasih biar anak anak cucu kito nanti tau kan budayo kito, dak ngikut budayo budayo luar yangh sekarang ni kito tau banyak nian budayo budayo luar yang masuk ke indonesia ni budaya di indonesia ni kalau mau di sebutin sekok sekok lamo saking banyak nyo masalah nyo tiap daerah ni pasti ado budayo masing masing, budayo tersendiri. kayak di jawo, di jawo ado namo nyo budayo batik, terus wayang, bali ado yang namo nyo ngaben, pokok nyo banyak nyo mungkin dari sabang sampai merauke ni tiap tiap daerah pasti ado budayo budayo masing masing